ساسونه کوچنۍ، وینه‌زبېښونکې حشرې دي چې اکثره د انسانانو او څارویو د وینې څخه تغذیه کوي. د ساسونو په ډولونو کې یو هغه ساسونه دي چې په اروپا، شمالي امریکا، او اسیا کې تر ټولو عام دی. د انسان وینه زبېښي او د شپې فعالیت کوي. یو ډول یې په ګرمو سیمو کې موندل کېږي لکه هند، افریقا، او جنوبي اسیا. بل هغه چې معمولا د څارویو وینه زبېښي خو انسانانو ته هم ضرر پېښوي. بیا د چرګانو ساس او نور.